Haa woo wooleyaatina nko mee feŋo feŋ daa feŋ daa feŋ allah yaa ňaami ňaa doroŋ bare afele nii ibaa farfarla ikaa a feňoo kuntule ňiŋ ibaa kafoo kotike ika awoo alawoo kartantaŋoo fanaŋ yewoo kuntule yaa fayi bare muŋbe yaala betiyaata nan fanaŋ ate ate ye nafaa la. fataa hadama dool le solataal woole man naf woolemaa nafaal la woo leyaa tina mool kaa bondi.